það er oft notað í kvikmyndagerð til þess að láta hljóð og mynd láta hljóð og mynd passa saman og krakkarnir hafa einmitt verið að nota þetta þegar þau hafa verið að búa til stuttmyndirnar eins og við höfum séð í dag ætlum við að sjá myndina hennar Birnu Guðlaugsdóttur ekki sjálfa þig ein taka alltaf ég er að tala um það að að ég get séð inn í framtíðina ókei

hausverk af öllum þessum framtíðar Hildur og Kristín ef þið hafið svona mikið að segja þá getið þið sagt það fyrir framan allan bekkinn ja sko þrír tveir

byrjaði þegar ég fékk eldingu í hausinn ha eldingu í hausinn deyr maður ekki

jú flestir en ég lifði og nú get ég séð inn í framtíðina hvenær gerðist

Flórída ég var að synda og skyndilega kom þrumuveður varstu að synda í þrumuveðri já ég heyrði í þrumunum og ákvað að fara ekki upp úr og svo man ég ekki meir næsta sem ég man

að ég var á spítala spítalarnir eru skrýtnir í Ameríku ekkert vont örugglega

þetta er alveg skemmtilegt ég get bara ekki verið nálægt raftækjum næsti

bara vatn fyrir mig bara vatnsglas elska baunasúpu það verða mjög fáir í skólanum á morgun allir með í maganum og

rænt banka og vitað hverjir vinna Eurovision en hvers saknarðu mest Kristín já sorrí klárlega

ekki góð

heiti Davíð og ég elska tennis ég heiti Sara

að vera á hjólabretti og við erum bláa liðið ég heiti Stefán og mér finnst gaman á hjólabretti

finnst gaman að syngja leika og dansa og við erum gula liðið

já þetta eru liðin okkar í dag og þrautin er

tilbúin í þetta já já já að búa til brúður og setja upp að þið þurfið að búa til brúður á alla í klappliðinu ykkar og skrifa leikrit svo fáum við brúðuleikhúsið okkar hérna inn á svið

þetta eigi eftir að ganga vel já já já frábært en geta nælt sér í stig því að stuðningslið spreytir sig er liður hérna í kveikt á perunni eins og þið þekkið og það eru þrjú stig í boði fyrir að vera að segja fyndnari skrýtnari eða bara já skemmtilegri en við dembum okkur í þetta eruð

já frábært kíkjum á hvað þið fáið í kössunum takk fyrir þetta krakkar jæja

að búa til en ég hélt að við ættum bara að vinna saman og búa til eina ekki að við ættum að búa til tólf ég veit að ég hef ekki gert þetta mörgum sinnum

prufa það samt núna og

um að gera mitt besta ég hélt að við ættum að

færa brúður og stýra þeim en þetta var miklu betra að gera

hvað þetta

fyrir mig þá brenndi ég mig óvart ég veit hún gerði það ekki viljandi

var eitthvað til vandræða hún var eitthvað að brenna mig hvernig gengur

get ég fengið saumavél eða eitthvað til að hjálpa ekki saumavél en þú ert með en við þurfum að fara rosalega varlega með hana

þetta var

þetta gengur ágætlega það er ein eftir er það ekki þið eruð þið eruð svolítið heppin að vera með aðeins færri í stuðningsliðinu núna já þið kannski farið í það þegar tíminn fer í gang aftur frábært gangi ykkur vel áfram bláa lið hvernig gengur hér hvað eruð þið búin með margar brúður að búa til fleiri brúður heldur en gula liðið já hvað er erfiðast í þessu að finna söguþráðinn en ég fékk það mikilvæga hlutverk

við erum komin með

af því að Sara brenndi sig á límbyssunni hún er slösuð þetta er alveg hræðilegt en við þurfum að passa okkur rosalega vel á límbyssunni þetta getur nú alltaf gerst þó maður fari varlega

þannig að þið eruð bjartsýn að þetta muni ganga á næstu fimm mínútunum já þá já þá skulum við draga babb spjald við byrjum hjá gula liðinu eyrnahlífar en við erum líka með eitt stykki stórhættulega spurningakeppni og

það hlutverk að svara spurningunum eins og vanalega bláa nei ekki þið þá er babbið komið á sína staði og spurningarnar komnar í hendurnar á

núna er búið að kvikmynda söguna hans nú ætlum við að skyggnast á bak við tjöldin við gerð myndarinnar dimmi hellirinn tvö systkini sem festast inn í helli hjá skepnu þegar þið eruð tilbúin gjörið svo

eina helgi að skrifa hana

snúa við

vona að ykkur finnist myndin mín skemmtileg dimmi hellirinn verður í Stundinni okkar næsta sunnudag flugugleraugun þau voru frekar erfið það var hræðilegt ég sá ekki neitt

að ég talaði svo hátt til dæmis vinir mínir voru endalaust að stríða mér að setja upp puttana sína og spurja mig hvað voru

margir settu upp fjóra ég hélt þeir væru sjö ég var búin að venjast þessu ég tala stundum hátt ég gat eiginlega ekki gert neitt af því ég mundi ekki treysta sjálfum mér með límbyssuna eða skærin þegar ég var

í hálfleik þá hélt ég ég mun aldrei klára

sem var að fara yfir hausinn

mitt á milli af því þetta var skemmtilegt að gera svona brúður en þetta var við áttum að gera margar brúður og þannig við erum vel en samt illa

fleiri þá er erfitt að vera sammála og þau eru færri

gula liðið vinni hver vinnur ég hef ekki hugmynd búinn að sjá spurningarnar ég er rosa mikil keppnismanneskja ég elska að spila spil með fjölskyldunni minni

ég elska þegar

en ég hef samt mikla trú á liðinu hún Sara sagði að gulir vinna að venjast þessu hvernig gekk þetta allt saman bara vel

þetta er náttúrulega rosalega stuttur tími já já eitthvað sem var erfiðast hrúga og við þurftum að finna allt eins og skærin

það er margt sem þarf að smella ég hlakka til að sjá leikritið ykkar

eftir smá stund hvað segir bláa liðið hvernig gekk vel þetta var bara rosa erfitt að vera með þessi gleraugu já ég sá ekki neitt því mér leið eins og ég væri í draumi mér er óglatt ég skal segja ykkur það þannig að þetta var þetta var kannski

að fá í svona þraut örugglega já en skemmtilegt samt en þið náðuð að klára já já frábært ég hlakka til að sjá leikritið ykkar hérna eftir örskamma stund af því núna er komið að sýningunni

á skrýtna fólkið einu sinni voru tvíburar að labba úti í mýri og köttur setti á sig stýri og úti er ævintýri nei bara grín þeir hittu alls konar fólk til dæmis margir vinir hans kalla hann en það er líka nafnið á sögunni einu sinni fyrir langa löngu voru þrír strákar sem hétu Viktor Leifur og Arnór þeim leiddist lífið svo þeir fóru upp á háaloft að leita að skemmtun komum upp á háaloft þeim til undrunar fundu þeir gamalt

þetta samkvæmt kortinu er fjársjóður falinn djúpt í Sokkaskógi þeir héldu inn í Sokkaskóg þar hittu þeir mann að nafni var mjög fátækur og aumur svo Viktor Leifur og Arnór leyfðu honum að slást í för með sér var afar þakklátur og sagði þeim

hann vissi um helli sem sagt hafi verið að fjársjóður væri falinn djúpt inni í hellinum þeir löbbuðu lengi lengi en komu að lokum að hellinum þar sáu þeir skrímslið Reyni sterka þeir þurftu að berjast við Reyni sterka til að

þeir lömdu hann í klessu eftir að hafa Reyni sterka héldu þeir dýpra inn í hellinn þar fundu þeir dularfulla holu þeir ákváðu að freista gæfunnar og hoppa ofan í holuna þegar þeir lentu sáu þeir gamlan þjóðflokk sem var næstum því dáinn út einu lifandi persónurnar í þessum þjóðflokk voru Nína krumma

öllu um fjársjóðinn og ákváðu að lifa í dalnum í smástund en svo þegar þeir ætluðu að búa sig undir heimferð mundu þeir eftir fjársjóðnum svo þeir héldu að gamalli kistu sem

var falin í hellinum þeir opnuðu kistuna og þeim til undrunar var ekkert þar svo þeir urðu voðalega ósáttir og

bara heim en á leiðinni var vináttan takk fyrir okkur þetta var magnað nú teljum við saman stigin og stöndum á öndinni þá er búið að telja saman stigin sem eru svona þrettán stig á hvort lið fyrir að leysa þrautina ég held við verðum að segja óaðfinnanlega frábær leiksýning í lokin nú fjögur stig fyrir frábæran stuðning stuðningslið spreytir sig þar er jafnt stórhættulega spurningakeppnin fór svona hvað heitir froskurinn í sem var einu sinni í Stundinni okkar a Alli b þarna voru liðin sammála c gosi þá spyr ég standa þessi svör já já já akkúrat þá er þetta lokaniðurstaðan krakkar þið megið kippa í

þau svöruðu öllum spurningunum rétt en reglurnar eru ef það er jafntefli fá allir slím